कुर्शी कुर्शी तो अशी चीज रहे की जिन्रा, मातर, सब नेतान, अभीनेतान। मास्टर्यान सब को जे कुर्शी कुर्शी चाहे ते आखे लड़ाई अखा देश मा। कुर्शी खातीर होगाई ते कोई के में मुटलो बनू अखा सब मुटला मुटला बन। शे तिभाई काम कुण कर शे अखा आज काज कुर्शी पर बतन रहे ने। भन्डलापुरियाबी कुर्शी पर बतन करे ने खेतिनर काम इनरो बाप कर शे।